<hesitation> kek mano makanan tu biso masuk ke tubuh kito biak kito jadi sehat jugo, yo sebenarnyo tu kan kito makan tu kan dak cumo bikin kito kenyang bae bang, <hesitation> makanan tu lah hal yang paling pertamo kali kito cari tu yo nutrisi nyo, apo yang tubuh kito butuh kan, itulah yang ado dimakanan kito, kek contoh, semisalnyo kito butuh <hesitation> makanan yang banyak serat, yo kito biso makan sayur-sayuran, kalo kito yang butuh nyo protein, kito butuhnyo makan daging-dagingan bang, kayak daging sapi atau apo, kadang jugo biso telok, <hesitation> sebenarnyo dari makanan tu jugo biso mempengaruhi <hesitation> kehidupan kito sehari-hari bang, kenapo sayo bilang kek gitu, kalua semisal kito kekurangan salah satu bagian dari nutrisi-nutrisi, gizi-gizi kito tadi tu, pasti badan-badan kito letak-letak, sakit-sakit, mungkin yo kalo kito kurang serat bab kito jadi keras segalo macam gitu bang, jadi makanan tu pengaruh nian bagi hidup kito, bagi tubuh kito butuh gizi, butuh kek mano tulang kito jadi sehat, badan oke, gitu.